ذات مساء اكتشف رائد فضاء نجمًا جديدًا يلمع بشكل غريب، <hesitation> كان رائد الفضاء <hesitation> مالك في مهمة استكشافية في الفضاء العميق، <hesitation> يراقب الكواكب والمجرات البعيدة من محطة فظائية معزولة وبينما كان يراقب السماء من خلال التلسكوب لاحظ شيء غير اعتيادي.